واحد النهار، كانت واحد شجرة كتقدر تهدر مع الناس لكقربو منها وسمعو ليها، هاد الشجرة كانت زوينة بزاف وكانت كبيرة، كانت كتجدب چاع الناس ليها، ولكن ماشي كولشي كان كعرف شناهو السر ديالها، واحد النهار، واحد الوليد صغير مشا أو عنقها، حتى بدا كسمع واحد الأصوات، هاد الأصوات كانت الشجرة كتعاود ليه على السر ديال الغابة، وعلى شكون زرعها ، وعلى تاريخ لمنطقة